Mnanahakan'izay Ñy toetsy ny ñ'andro a Belizik'añe: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro oseaniky zao, añatiny ñ'andro ao, misy ñy ora, misy ñy hafanà, misy ñy nintsy, aminy ñy fahavaratsy, mitsioky ñ'andro, mafana ro maiky, aminy ñy nintsy, lafa manintsy ñ'amindrozy añy, misy ñy ora mahery, misy koa ñy lanezy manday.